Tio a sunu nɛ ni a sunu nɛ a an mi a zan a an mina donk to manzi doso ni vɛ luna a we vɛra mu mu zan oro oyi wa vɛ dirobe a zora o ji oro bu'ɛ si ma a oyi a ɲu oyi a ɲu kafe bwɛ o we vɛramu a zora mu o ji o mu ma ho manzi yanwe we a vɛra mu besosi a mu anina don tiora cunu mi ma tete abe ni tioso bɛ tawe ani tu'i ni yi tu'ina to bie o ma'o mina to o mi jimu